No riidi om niimuudu, et joba hummogu tunnus, et nädälivahetus om käeh. Oppajidõ tarõh nakkasõq joba tõistmuudu nal'aq pääle ja meeleolu lätt üleväs ja om tundaq, et kõik joba uutvaq nädälivahetust.